<hesitation> Gne gne hidirako ame hotely koa zagny fisakafoagnana na restaurant zashy da in-draika isan-kerinandro eo eo ka, hoe ataonsika hoe sabosy igny zashy mba ame fotoa sy hiagnara da gne <hesitation> gne a- karazagny zashy ao gne tiatiako zashy ny ame Gastro pizza regny, ao ny Tend'm regny, KFC regny ohatry mba tia tegna hidira zashy iregny.